जखना मोर <noise> गार्ह पर्ली ठउरावा मा तुइ मोर के हेरहिता साथ हैने देलही जुन कि दोसर सङ्हतियावा मोर के देलउ साथ । जुन कि उव बतवाम तोर फेनी थाह्हलउ मोर उव त कतहार कमी कम्जोरी पछेय हलइ उव बतवामा । तुइ मोर के देलही <noise> यउठा साथमा पुरइ एस्करे बेसाहारा बनदेलही । जुन कि मोर तोर पुरइ हलउ खाचो तोर साथ क हलउ खाचो । यखना हेर्ता मुइ <noise> उहे बाटवा मा कतहार असफल भेलही । तुइ मोर क हतही देले साथ उव बाटवा मा यखना मुइ हतही कतहार खुशी । <noise> एस्नक तुइ मोर सङ्हतिया भेलही हेरही ता <noise> साथ मा साथ हैने देलही हाथ मा हाथ हैने देलही । यब दुख पर्ले तुइ मोर के दुखइ देलही के फेरी <noise> जुन कि साथ देउके ठउनावाम तुइ मोर दुख देलही । याको झान कस्नुक बनोलही के <noise> यउठा मोर मनवा मा तोर लागी इचिका कस्नक न कस्नक भाबना उत्पन्न भेसक्लउ <noise> पहिला हमरा कस्नक सङ्हतिया यखना हेर्ता तुइ मोर के कस्नक बनोलही । तोर उव बेभार हर्कत क कणन से <noise> यखना तुइ मोर लागी त दोसर भेलही यउठा राम्रो सङ्हतिया हैने बने सक्लही । जुन कि दोसर सङ्हतिया मोर दउल सङ्हतिया भेलिय त तुइ मोर पहिलहिक सङ्हतिया <noise> यखना याके तुइ मोर के धोखा देके तुइ यखना <hesitation> असल साथी हैने बने सक्लही ।